هقوم بقضاء هاد الوقت في إني أسوي shopping أتعلم وصفات طبخ جديدة أقوم بتجربة هذي الوصفات، أكلم رفقاتي نخرج سوا نلفلف نجيب ملابس نجيب أغراض، كل هذي الأشياء أحبها واجد وأحب أجربها مع رفقاتي.